Ndii soverava ukyakurya, ipilau, ipilau uweza utereke ikyakurya ipilau utole isusule limbaha, kulingana nunsile kwako kulii kiasikani, <noise> wivika amafuta mususulila jako, <noise> utole ikutunguru wikata kata wisopa mmafuta, ungasope mmafuta, wikologera, kipye ikitunguru kingapye ikitunguru, witora, isyirungu syapilau wisopa ungaswope wipu kulokira, ungakolokire, siipya utowo ulusele kwako, wisopa, ungasope, wikolokira kwipyu kunalila ku- kwibata amafuta, <noise> utole ulukasi lwako lupyusu luvikire papembeni, wisopa ungasope, wukolokera imbaka ulukasi lula lume tayari lungume, upungusye umoto, uvika paasi napakyanya pasusulila pafuniko. <noise> Idebe! <noise> apo kwisa kangi ute- utama badaika kumi natano, <noise> uluta upindule uvu- ungapindule, <noise> wilulola atari kwiva kwipe kupye au bado, <noise> imbalasu, <noise> unaoneka upye, <noise> witu uwihwipula uvika papembeni, <noise> apa kangi ndisovera ukyakurya uwari umwa unanii. <noise> wundu ukunaka kukaja ikiungo kyokyoni, <noise> utole ulumbalasu umu uwari umbalasu, <noise> witenga isusulila jako nulukasi, <noise> ungatole isusulila jako nulukasi, <noise> witenga apaki pamoto jihemuka, <noise> pujuhemwike, <noise> witola ulutaele kwaho, <noise> numwinyo wisopa, <noise> wisopa nakamafuta kako, <noise> witora ulusele wivika, <noise> ungavika utsele, <noise> wikoloka, <noise> ungakoloki imbaka ulukasi ulula lume lunguma ulukasi lulya, <noise> wutola umoto kwa upungusya umoto vika pasi napakyanya, <noise> witama dakika kumi, <noise> wiruta ukapindule, <noise> ungaone upindo, <noise> bado umu- mu- munahii, <noise> inziku, <noise> witola ulukasi akangi ukongelesa, <noise> ungongeletsya ulukasi, <noise> kiasi, <noise> wiva, <noise> unojera tayari, <noise> wifunika ungafunike, <noise> wingojera <noise> daika kumi, <noise> juruta kangi ukupindula ungapindule, <noise> wilola, ungaone kupye, <noise> ukwipula, <noise> ndivanga u- ikyakurya ikyamauwa. <noise> wiwitola, <noise> uvusele ulukasi witenga paya- pakivya, <noise> ungaone luhemwike mususlila jako, <noise> utola utse unanihii <noise> ukwipula ulukasi mimina papembeni, <noise> utola amanyanya, <noise> wikatakata <noise> witola amafuta uvika mususulila. <noise> ukatola amafuta uso- uvike mususulila utole ikitunguru wikoloka kiipya <noise> kingaa- kingapye <noise> kutole inyanya wisopa ungasopa inyanya ukoloka ukoloka siipya, singapye, <noise> utole usele wivika, <noise> ungavika uchele wipindula, <noise> wipu ukoloka wikoloka imbaka, <noise> inyanya sila sisi msibite msibate mnanihii musele singibate munyi- musele, <noise> uku- ukwisopa ulukasi, <noise> ungasopa ulukasi ikihasi, <noise> wikubikira, <noise> wungwa akubikire akangi ikwisa akangi ukoloka, <noise> ungakorokie upungusye umoto paasi napakyanya wivika pam- pakyanya napaasi. Witama dakika kumi, <noise> ungatame idakika kumi, wipindula, <noise> ungapindule, <noise> ungawone badu, <noise> nakupili akangi ukongelesya utukasi tudebe, <noise> u- ukwifunika ungafunike, <noise> witama kangi kaika kumi natano. Ungatamwe kangi dakika kumi na tano? <noise> ukwisa wikoloka, <noise> ungakoloke, <noise> wiru wilola kupya au badu nakupili, <noise> ungaone kupya ukwipula ungipule, <noise> wivika munyumba, <noise> wip- witole isahani syako wi- wipakula ungapakule, <noise> wikwilanga avana, <noise> mwitama apa- pamesa mwivangu ukurya mwivone. <noise>